<noise> dziꞌk nak nana mer xki c̲h̲ak nal y xc̲h̲oꞌbga me ber ener nak or tand xc̲h̲oꞌbc̲h̲o me, <noise> ener, febrer nak or mëꞌ tand xc̲h̲oꞌb mec̲h̲o y diꞌt nak lad ñaz siaꞌnu ñaz xinegiy nak diꞌt xiab geg nup xki nalc̲h̲oga or xdedma ñaz siama ñaz nalc̲h̲oga, lëꞌ lad gët i na c̲h̲akga neꞌy lo na, kaska ga gibla tipta c̲h̲ak neꞌy, neꞌgna c̲h̲akga nal.